Eso, pepino, mancu, xaxocotl, tixocotl, um, aloxox, yaha ino, aloxox ino, manzones, plotones, uvas, yeh non igual uvas, ino in yaha, toroznoh, torozno, ese otro como se llama, umm, bueno yo sepa nomas eso xoxocotl, toroznoh, ino yaha, eh.